L'arti es mu emportanti ena sociedá. El pobrema es que la sociedá troca lo que es el arti col negociu i el tragineu. L'arti, en sí propiu, es cosa alevá i espiritual que mos atilla con tolo qu'amus concedíu comu seris umanus, peru ai una tupa genti que hazi negociu d'essu i antocis dexa de sel arti. I es por essu qu'ai tanta genti que se piensa que tó esti mundu delas galerías pos no sonin más que fachendas.